Re klas ya nzo rolya, nzo rolya bus gabmen na nzo roya ya byez, xe nak ya xuya'na, ya reza', le re ya bus nak ya btya, ya yalatrena', ya ya- yala', yaye este mbay nanzo roala nda ya nda ngud- ngud xlyeza, ya nzuya', ya este ya ngud yexa', ya nchebaza', yal- ya exnowua, ya nisperoi, mbay na este nzo rola nda nda ye nchamen xenak ya bdobyedana', este mbay nzo rola' nak remed xenak ya yap', ya este ya ye zanklasna', re- re ya jwa'n tha ncholon.